Ato mi yekas nyo yienyi kukighaa, kuro pororis nyu kabisa kepha nyu keshol kasinai. okei kasanoni yee nyu kurumto. porer ye nyuu pkonoy kusholei pich ankei kasiona kipichiyit kurir tukwon nyo karam. Totino kilo asiyech oo kipichiyech. Totelenyi yee nyo ghaa ye nyu mekurenyi nye pich oo kumarirnye tukwon. Karam kenom mei merun akekur porer lo wechara apkana nyu kea kasi. Ketune nyu yioi kasi nyo lenyona atinyo minyi yee nyu umoja ango pich. Keigh nyu ye ng'al che karam keluu pagh nyu kabisa. aketo topot. keluu marakwen aketo topot. keluu pepsin keto topot ngo kapichtine <hesitation> kengor kirirr nyu ombo kau akyomisho nyole msuri. Nyo ombo otani yee ngu. ku nyino po pidii kwaketa moneku yee nyu nyino pichy kunyoru afya msuri. Atosuwenyi ye moneku atisowenyi monechan karamach nyoman. Maminye nyu kemei nyo kewer monechoni. piyhyongote chik mominte kemei nyo luturi ye nyuu kayona ato otino mi pagh, aaaai.